Jadi panganon on bisa mampangaruhi ni badan nita sebetulna ngon adong beberapa unsur adong beberapa unsur na tarkandung i panganon i terutama adong goarna nutrisi na menek adong nutrisi nagodang pala nutrisi namenek on ntong ima songon mineral songon kalium natrium na tarkandung, pala umpamana nutrisi nagodang ima songon lemak, karbohidrat, glukosa, dohot protein na marpangaruh tu badan niba sabetulna protein on dei jadi pala umpamana, mala gok do protein niba biasona tu badan niba ima na paling deges dampak na tu badan i soalna kan si protein on memang panganon ni sel sel nita don jadi panganon ni sel nita anggo gok protein nita otomatis kan metabolisme badan nita kan um ipas daripada-daripada metabolisme nalain te pala umpama na di badan nita gokan do karbohidrat biasana karbohirat on diolah jadi aha dei jadi-jadi <noise> jadi gulo, jadikan gulo on pala umpamana la-lolot lolot i bagasan badan niba kan manumpuk dei ima ima so panganon on pe marpangaruh dohot aha dei dohot aktifitas sehari hari niba ima so i suru iba mar olahraga aso do mar olahraga soalna so seimbang jadi dengan mar olahraga on kan ibakar mantong energi energi na marlobi ibagasan badan nita dung ibakar energi na marlobi on kan. Ima so porlu ita mangan protein jadi salah satu na di anjurkan tong so <hesitation> deges badan niba so lek sehat iba adalah mangkonsumsi gok protein pala umpamana ikonsumsi gok protein on ima na paling deges baen mambentuk otot karna kan badan nita kan terdiri dari protein do dot aek sabetulna sudena pala umpamana ma gok tu glukosa ma gok tu karbohidrat karbohidrat on kan bentuk lain ni glukosa den tong on bentuk lain ni gulo jadi pala manumpuk gulo i bagasan badan niba bisa do manyebabkon panyakit gulo ima panyakit diabetes mellitus na na paling gok sannari mambunu selain penyakit jantung ima panyakit diabetes mellitus atau panyakit gulo on soalna mana gokkan ma kasusna soalna sude na hampir panganon panganon an dong on na dong di sekitar nita sannari na hampiran na gulo doma sude na na ngon topung ma pasti magandung gulo na saset saset ma pasti na gulo de sude oni songon misalna mangopi ma nia gari kan sannari na gulo doma sudena kopi i na parleni ni alai i kopi susu kopi susu i na hampiran na gulo doma jadi ima so manjago keseimbangan ni badan niba melalui panganon panganon na pa masuk tu badan nita salah satu na. Ima angkon na mancukupi do nutrisi na menek dot mancukupi nutrisi na godang nai anggo misalna inda mancukupi pasti adong na urang pasti adong tokinnai masalahna misalna pala urang serat do ningia pala urang serat biasona ima manyebabkon sembelit pala umpamana get tu aek na godang susah oni pala umpaman urang aek pe sembelit juo tu aek na godang susah, oni pala umpamana makronutrien nai tong urang ima manombo pala umpamana urang pe gulo niba inda tola lomah de iba iabenna i ima so i atur sudena panganon na masuk tu badan niba anggo bisa ntong pandokonna panganon panganon na jolo i do na mantap kan panganon panganon ima na i dokon i panganon panganon real food bahasa na pala sannari panganon na betul jadi maksudna betul betul panganon na i pamasak mulai ngon nol misalna tong panganon panganon na i aha ma na i pamasak ibagas pasti ngon nol dei tapi ulang mangan mangan panganon na i bokuon soalna panganon panganon na i bokuon on na rendahan don nutrisi na oni inda dong indo dong nilai gizi na on sabetulna jadi na i gadis ni alai i topung mia biasona i dohot bahan campuran kimia dei sude jadi degesan do pala umpamana mangan angkon panganon panganon na i pamasak sendiri do mulai ngon nol misalna ayam goreng ningia binotoho i tabusi ho ijia manuk nai binoto ho aha bumbuna i goreng ko pake miak na sonjia binotoho pala umpamana mangan sayur ningia. Binoto ho sayur nai rebusanna aha habis i pala umpamana buah ningia binotoho buah nai buah buah na segar ulang tabusi buah kaleng nga dong nilai nutrisina i jadi ima gambaran na pangaruh ni panganon tu badan nita.